íbúum á Suðurnesjum líst illa á stöðuna eftir gjaldþrot WOW

og fjöldi

hótelgesta hefur gistingu á fundi heimamanna í dag kom fram að óttast er að sex til sjö hundruð manns til viðbótar missi vinnuna á næstunni frítekjumark námslána hækkar um fjörutíu og þrjú prósent frá og með næsta skólaári fulltrúi stúdenta í Lánasjóði íslenskra námsmanna segir nauðsynlegt að gera veigamiklar breytingar á kerfinu utanríkisráðherra segir að flug rússneskra sprengjuvéla inn á eftirlitssvæði NATO við Ísland geti truflað almennt flug óvenjulegt sé að Rússar fljúgi herflugvélum í tvígang inn á svæðið með stuttu millibili

hefur frestað sautján tónleikum í Norður Ameríku vegna veikinda söngvarans

sem allra fyrst

verslunar í bænum sem gekk út á að sameina sveitarstjórnarfólk og þingmenn af Suðurnesjum funduðu í dag vegna stöðunnar á svæðinu eftir gjaldþrot WOW

fréttamaður er í Reykjanesbæ og hefur fylgst með í dag já

á þessu svæði skráð sig á atvinnuleysisskrá

verður högg fyrir okkur sérstaklega til skamms tíma við erum auðvitað að vonast til þess að töluvert af þessu fólki fái vinnu og vonandi fljótt í öðrum geirum og jafnvel í

sex til sjö hundruð manns til viðbótar á næstunni já ég held að það sé ekkert fjarri lagi við erum að tala um það að styrkja hér innviðina allverulega við þurfum að styrkja Heilbrigðisstofnun Suðurnesja hún þarf að geta sinnt því hlutverki sem þetta ákall mun hafa á hana við þurfum styrkja fjölbrautaskólann þar getum nemendum fjölgað í þessum aðstæðum og eins í Keili hvernig er hljóðið í íbúum og fólkinu sem vinnur á svæðinu tókum nokkra heimamenn tali mér finnst það bara ekki nógu gott ég var að vinna hjá WOW air og mér finnst bara hrikalegt að sjá eftir þessu fyrirtæki þetta þetta hefur svo sem ekki áhrif á mig hvernig líst þér á þetta bara illa andinn meðal starfsfólksins

þetta er náttúrulega bara fjölskylda þannig að þetta hafið þið fundið fyrir mörgum þetta er ekki alveg ókunnugt hjá okkur tvö þúsund og sex

fór herinn þá voru níu hundruð farnir við klórum okkur fram úr þessu

það eru ekki allir sem eru í þessum

til að taka utan um

taki ekki langan tíma og það er erfitt að taka ekki undir þetta

og hver staðan er

fundað hefur verið í allan dag í kjaradeilu Samtaka atvinnulífsins við v r Eflingu og fjögur önnur stéttarfélög Ragnar Þór Ingólfsson formaður

v r segir við fréttastofu að hann búist við því að fundað verði fram eftir kvöldi og aftur á morgun erfitt sé að meta gang viðræðna á þessari stundu hann segir ekkert hafa verið rætt

um hvort fyrirhuguðum verkföllum á mánudag verði aflýst frítekjumark námslána hækkar um fjörutíu og þrjú prósent frá og með næsta skólaári fulltrúi stúdenta í stjórn Lánasjóðs íslenskra námsmanna

fagnar hækkuninni en gagnrýnir um leið að hún sé á kostnað annarra áhersluatriða námsmannahreyfinganna frítekjumark námsmanna hækkar um fjörutíu og þrjú prósent og fer úr níu hundruð og þrjátíu þúsund krónum á ári eina milljón og þrjú hundruð og þrjátíu þúsund frítekjumarkið hafði staðið í stað frá tvö þúsund og fjórtán á meðan laun hækkuðu um fjörutíu og þrjú prósent þegar stúdent vinnur með námi en þénar umfram frítekjumarkið skerðist framfærsla

frá LÍN um fjörutíu og fimm krónur fyrir hverjar hundrað sem hann vinnur sér inn hingað til hefur stúdent sem vinnur í þrjá mánuði að sumri til ekki mátt hafa hærri laun en þrjú hundruð og tíu þúsund krónur á mánuði án þess að lán skerðist með nýjum reglum geta mánaðarlaunin yfir sumarið verið fjögur hundruð fjörutíu og þrjú þúsund krónur án þess að lánið skerðist þess má geta að sjötíu prósent námsmanna fóru yfir frítekjumarkið árið tvö þúsund og sautján þetta hefur setið á

hakanum vegna þess að menn hafa viljað skoða hlutina svona og nálgast þá á heildrænan hátt og ég ég sé nú fram á það hvernig staða LÍN er hún hefur breyst mjög mikið á síðustu árum og við höfum rými til þess að gera þetta og þess vegna erum við að gera þetta við fögnum hækkun frítekjumarks enda teljum við um löngu tímabæra leiðréttingu að ræða en við setjum hins

við það að sú hækkun hafi verið gerð á kostnað annarra setjum þá helst athugasemd við grunnframfærsluna en hún verður ekki hækkuð hvorki í samræmi við verðlagsbreytingar né

menntamálaráðherra segir að hækkun frítekjumarksins sé hluti af miklum breytingum á lánasjóðskerfinu ekki sé búið að ákveða hvort gerðar verði breytingar á Lilja hyggst leggja fram nýtt LÍN frumvarp í haust það verður tvenns konar við verðum annars vegar með lánakerfi og hins vegar með beina styrki og við sjáum það fyrir okkur að við getum lækkað höfuðstól lána allt að þrjátíu prósent með því að endurskipuleggja kerfið með þessum hætti umræðan um þriðja orkupakka Evrópusambandsins minnir á Icesave málið sem varð til þess að fólk myndaði gegn stjórnvöldum þetta sagði formaður Miðflokksins í ræðu sinni á flokksráðsfundi í dag klausturmálið var ekki til umfjöllunar í ræðunni hundrað manna flokksráðsfundur Miðflokksins hófst hér í

klukkan eitt með ræðu formanns hún fjallaði að stærstum hluta um þriðja orkupakka Evrópusambandsins vera kominn í þennan slag því það er svo margt

sem minnir á fyrri átök og aðdraganda þeirra átökin um Icesave átökin um slitabúin haftamálin ekki hvað síst maður upplifir að það sé fullt af fólki úti í bæ sem

upp á því hjá sjálfu sér vegna þess að það hafi áhyggjur af málinu að að kynna sér það menn koma sér í samband við erlenda sérfræðinga mynda hópa mynda andspyrnuhreyfingu í rauninni gegn því sem stjórnvöld eru að gera yfirráð yfir orkumálum á Íslandi munu ef af verður færast til erlendrar stofnunar og embættismanna þar þessi túlkun þín á þessu er algjörlega í

við það sem ríkisstjórnin virðist telja hvernig stendur á því ja annaðhvort veit ríkisstjórnin ekki út á hvað þetta gengur eða hún er viljandi að blekkja fólk

birti í dag grein Sigmundar Davíðs þar sem hann segir það ekki hafa verið tilviljun að Bára Halldórsdóttir var stödd á

þar sem hún tók upp samræður þingmannanna sex byggist bara á myndefni af staðnum

þú ert alveg sannfærður um að einhver það er eitt af því sem er ekki hægt annað en að álykta af því að manneskjan mæti þarna undirbúin á staðinn og hefji þegar aðgerðir nú hefur traust á Alþingi minnkað það var þrjátíu prósent í fyrra og átján prósent núna flestir tala um sem ástæðuna fyrir því finnst þér það ekki miður auðvitað er miður að það sé lítið traust á Alþingi það er hins vegar enn þá minna traust á borgarstjórninni og féll enn þá meira þó að borgarfulltrúar hafi ekki komið þar við sögu nema að mjög litlu leyti utanríkisráðherra segir enga ógn stafa af flugi tveggja rússneskra

sprengjuflugvéla inn í

Atlantshafsbandalagsins hér við land það geti þó truflað farþegaflug en loftrýmisgæslan hafi sannað mikilvægi sitt sama dag og Rússar fögnuðu því að fimm ár væru liðin frá Krímskaga átjánda mars síðastliðinn flugu tvær rússneskar

NATO við Ísland án þess að láta vita af sér sagan endurtók sig svo í fyrradag Krímskaga markaði upphaf aukinna hernaðarumsvifa Rússa á norðurslóðum ríki Atlantshafsbandalagsins hafa brugðist við

meðal annars með heræfingum hér á landi óvenjulegt er að rússneskum herflugvélum sé flogið inn á

við Ísland með svo stuttu millibili það gerðist einu sinni í fyrra og aldrei í hitteðfyrra samkvæmt upplýsingum úr utanríkisráðuneytinu rússnesku

flugu ekki inn í íslenska lofthelgi en létu ekki vita af sér þegar þær flugu inn í

í bæði skiptin sem þetta gerðist í þessum mánuði var tveimur orrustuþotum ítalska flughersins sem eru hér

landi við loftrýmisgæslu flogið til móts við rússnesku vélarnar þetta er til marks um aukin umsvif Rússa

þessu svæði það sem gerist þarna að rússnesku vélarnar koma án þess að láta vita og svara ekki kalli í talstöðvar og annað slíkt þannig að hlutverk ítölsku vélanna var að auðkenna þær og fylgja þeim af svæðinu þetta getur truflað borgaralegt flug því það er oft á tíðum í svipaðri hæð og viðkomandi flug rússnesku vélanna en vegna þess að við erum með þetta fyrirkomulag bæði loftrýmiseftirlitið og loftrýmisgæsluna

hætta voru þeir eitthvað nálægt íslenskri lofthelgi ég get ekki sagt nákvæmlega hvar þeir voru ekki fæst uppgefið nákvæmlega hvert NATO en ljóst er að það er stórt í eitt ár hafa Palestínumenn á komið saman og mótmælt við landamæri Ísraels nærri tvö hundruð Palestínumenn hafa fallið í mótmælunum þar af þrír í

dag Palestínumenn kalla mótmælin

krafa þeirra er sú að palestínskt flóttafólk sem var hrakið frá heimilum sínum í landtöku Ísraels fái að snúa heim á ný dagurinn í dag markar eitt ár síðan fyrstu mótmælin hófust og söfnuðust Palestínumenn í þúsunda tali saman við landamærin að því tilefni

Palestínumenn neita því og segjast mótmæla á eigin forsendum raunar hafa mótmæli gegn Hamas einnig átt sér stað á

nýverið samkvæmt Sameinuðu þjóðunum hafa Ísraleskir hermenn fellt hundrað níutíu og fjögur þar af fjörutíu börn þrjú heilbrigðisstarfsmenn og tvo blaðamenn frá því að mótmælin hófust um tuttugu og níu þúsund hafa verið særð og yfir hundrað og tuttugu hafa misst útlim með því að brenna

mótmælendur og að fela sig fyrir skyttum Ísraelshels handan þessarar girðingar en án mikils árangurs tvö skot lentu nokkrum sentimetrum frá mér þegar ég var að vinna þessa frétt dagurinn til þessa var fjórtánda maí í fyrra þá féllu yfir fimmtíu Palestínumenn og yfir tvö þúsund voru særðir viðbrögð ísraelskra hermanna voru fordæmd víða og var kallað eftir rannsókn á

framferði þeirra meðal annars innan Sameinuðu þjóðanna niðurstöður rannsóknar voru að sumir mótmælendur hafi beitt ofbeldi

ár en yfirgnæfandi meirihluti þeirra sé óvopnaður og friðsamur því sé ekki réttlætanlegt að bregðast við með skothríð og aðgerðir Ísraelshers gætu jafnvel talist til stríðsglæpa hljómsveitin Rolling Stones hefur ákveðið að fresta tónleikaferðalagi sínu um

Bandaríkin og Kanada vegna veikinda söngvarans

er ein vinsælasta rokkhljómsveit allra tíma hún hóf störf árið nítján hundruð sextíu og tvö og hlaut heimsfrægð þremur árum síðar þegar þetta lag kom út

hefur verið á tónleikaferðalagi frá því í september tvö þúsund og sautján sautján tónleika ferðalag um Bandaríkin og Kanada átti að hefjast tuttugasta apríl í dag sendi hljómsveitin hins vegar frá sér söngvara sveitarinnar hafi verið ráðlagt af læknum að fara ekki í tónleikaferðalag að sinni ekki hefur komið fram hvað hrjáir

en þó er tekið fram að læknar hans hafi sagt að hann eigi eftir að ná fullum bata tónleikahaldarar biðja aðdáendur

að halda miðum sínum því þeir muni geta notað þá á tónleika hljómsveitarinnar síðar birti svo sjálfur færslu á Twitter í dag þar sem hann segir að honum þyki ákaflega leitt að valda aðdáendum

hljómsveitarinnar vonbrigðum

er orðinn sjötíu og fimm ára og á átta börn fimm barnabörn og eitt

eigandi fyrirtækis á Reyðarfirði

sem hyggst selja bæði ís og rafrettur ætlar að breyta fyrirhuguðu nafni og merki starfseminnar það fór mjög fyrir brjóstið á foreldrum í bænum allt hafði verið með kyrrum kjörum á Reyðarfirði þangað til nýjasta tölublað dagskrárinnar kom

inn um lúguna auglýst var opnun á nýrri ísbúð en í sama húsi eru seldar rafrettur þetta átti að heita

eða hristingur óheppileg að skeyta saman rafrettum og og ís foreldrar og bæjarbúar hafa haft áhyggjur af og verið með athugasemdir um hvernig

þetta talar til okkar í samfélaginu það hefur verið talsvert ósætti við þetta nafn og við fengið fjölda ábendinga um að það sé óviðeigandi út frá þeim ábendingum hef ég ákveðið að leyfa fólki að kjósa sér nýtt nafn á

á Reyðarfirði hvers konar auglýsingar á rafrettum eru bannaðar og samkvæmt lögum mega þær ekki vera sjáanlegar í verslun nema þegar komið er inn í sérverslun er þetta nógu vel aðskilið

og veip búðin já veip búðin djákninn hefur tuttugu fermetra rými inni í sjoppunni sem er lokað og aðskilið með átján ára aldurstakmarki sem er farið í einu og öllu eftir gífurlega mikið af fólki

hefur hætt að reykja þökk sé rafrettunni og mikil þörf á

þessu svæði að fólk geti leitað í slíka búð og fengið ráðgjöf um að hætta að reykja staðreyndin er sú að ungt fólk er að byrja að nota rafrettur og ánetjast nikótíni án þess að hafa nokkurn tímann reykt eða notað annars konar tóbak við höfum áhyggjur af þeirri þróun hópur er líklega ekki staðalímynd hip hop dansara meðalaldur þeirra er sextíu og eitt ár og þau æfa nýjustu dansana af kappi bæði sér til skemmtunar og til þess að halda sér í formi yfir þriðjungur japönsku þjóðarinnar er eldri en sextíu og fimm ára og hefur þessi vaski hópur veitt öðrum Tókýóbúum sem komnir eru á besta aldur innblástur

eða strekking og dálitla snjókomu í kvöld og nótt en slyddu eða rigningu á morgun og hita að sjö stigum hins vegar helst þurrt að mestu norðaustan til á landinu vestlægari vindur annað kvöld með éljum vestan

til og kólnandi veðri Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur segir nánar frá horfunum hér rétt á eftir en nú ætlar Edda Sif Pálsdóttir að segja okkur hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins næstsíðasta umferðin fyrir úrslitakeppni var spiluð í úrvalsdeild kvenna í handbolta í dag Valur fagnaði annað árið í röð í karlaflokki féll Grótta úr úrvalsdeildinni

og svo bregðum við okkur á næstsíðasta mót vetrarins í meistaradeildinni í hestaíþróttum var haldið í

dag íbúum á Suðurnesjum líst illa á stöðuna eftir gjaldþrot WOW

og fjöldi

fundi heimamanna í dag kom fram að óttast er að sex til sjö hundruð manns til viðbótar

frítekjumark námslána hækkar um fjörutíu og þrjú prósent frá og með næsta skólaári fulltrúi stúdenta í Lánasjóði íslenskra námsmanna segir nauðsynlegt að gera veigamiklar breytingar á kerfinu utanríkisráðherra segir að

óvenjulegt sé að Rússar fljúgi herflugvélum í tvígang inn á svæðið með stuttu millibili hann segist ætla að reyna að komast

sem allra fyrst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 takk fyrir samfylgdina verið þið sæl